Mi da nə wase ali nettə daŋ mi ge gen bəni doŋ a gawni netətə gərələ mikən oy gawni torəl irin gawni kusa yi nə nettə kar gawni giya ari mi gawgan zumale mi lalan bel enə dansədəsəl mi togəton mi gegen setə gərələ migegen setə gərələ migegen em gərələ zumate mi səwnə tomsə kallə ma oymikə law gitere mige bəni doŋa kə ən ari mikə oy torəl nəkə wansə mi si məsəparə kil talə mi kpə unsə kə yitə bə mikə mi za mipə doydəgə mi yanə kil talə nettə ari mi ge gen doŋ a doŋ wakati daŋsə mi danə wase ali mi gegen netari may səw ka gitə netarirə mikə mikə yanə a tekərə mi yanə kil talə mikə yanə kil talərə mikə setə mini ari tiwlə ən bi tan nə sotə mi danə wase ali mi ge gen neta ri doŋa doŋ.